Ibu ruma tangga ma alak kawenu pea laku na paliara au laku aku undana supaya aku na ruma tangga tolan tolan aira kuanau daripada nau loko. loko ahuse ria nairi lalepatu dinahale yaja kawenu peama musti au arii aku undana ntola. ntola aku undana sia ama me <hesitation> pelihara au lindung aku ana ntola. tola la ami naari ami ranau ha terus ima peama musti au lindungi aku undana au lindungi aku ana ntola. ntola supaya naka naka anehe huduru di nahale mama biasa ma, ma kalu biasa ite ruma tangga ma musti namama kalu rumah tangga hee kalu ite ue ama yamudi se laku ite anene. anene lalepatu dinahale laku ite ruma tangga mama itahi sanange jadi musti ruma tangga ma musti ite pelihara ya ntola. ntola ite ite mangarti ate tolan tole ite sakola to ruma tangga ma elai jadi musti ite mangrti ya ruma tangga ai ita mangarti ya au tue au handuma sakadu jadi rumah tangga ma musti ite arii iter unda iter undana mati arii ite. ite arii ite ruma tamgga ma hapea imama laku au eue tua ama duma haana hisa laku aku anau ha aku <hesitation> undana me pana duma ria ami eu tue ami husa hidi duma yan me tue ameuse niko orang tua. tuame mi eu tue Duma sandirie laku ami ranau amii undana ha mapea laku ami eu haana hisa keduke ami eu haana hisa ria ami una nikome ami tua ahuse wasaladi ria niko ami una lawai nikome ami una lawa peamama laku ami taha akal taha ami taha inanu taha jaganu ami eu rame. rame ma au laku aku undana laku aku nau ha tarus ma pea laku ami eu panen ae panen ae mama pea laku ami lousie laku ami ariikalu itahee ami unaya ria ami hidope. hidope hari. hari hidope sehari. hari tapi kalu au arii bisa ria ilabe au una ria ijadi pise ha laku dipisema au rabussapi au atunu api. au unaya ria rupa. rupa tapi kalu au arii tahi bisa cuma <hesitation> cukup ria niko una au laku aku undana ria ami aa montuma imamanta ma